मिश्र की सभ्यता दुनिया के सबले पुरान सभ्यता में एक छे। मिश्र के भूमि के केमेथ कहल जाय छे जेके मतलब काली। भूमि छे मिश्र के लोग नील नदी के किनारे रहल छे मिश्र के। लोग नील नदी के पानी ल अपन खेत तक पहुंचाए सिख गए। रहल छेमिश्र के लोग अनाज के बहुत उत्पादन कराल हेले छे। और प्राचीन दुनिया में अन के भंडार के नाम से जानल जाए रहे छे।